Ẹzẹnẹ ẹgọt ga ẹgwugwu ẹrẹ ga abona, emo ara kpọri sọọd ga abani. Ẹzẹnẹ ẹgọt nang na eshii ẹrẹ kpọri sọọd ga abani, ẹsẹ issẹ ga abani. Ayẹ ẹrẹ ẹsẹ maga abani ẹnọng ẹsẹ ma ga evivi. Ezen ẹgọt nang na ẹnọn yẹ ẹda na egem, emo ara assẹ ga abani, ara assẹ ara aji ọvẹvẹn ẹjara ọvẹnyẹ emo ara aji. Ẹzẹn ẹgọt bẹ gbọgbọri, bida, bida era. Eshii yẹ nbo jẹ gange wa ẹzẹn ẹgọt yẹ ẹgọnọ ẹrẹ yẹnẹ ẹsẹ ga abani ere eto efa. Mẹ ẹsẹ gangẹ ere eji ma ọvẹvẹn, eji ma ẹdọk asọm. Eji ovẹvẹn asọm gbọgbọri yẹ emo afe. Ebi ga evivi, ẹrẹ ẹwa enonobo ẹrẹ ẹdida. Ẹzẹn ẹgọt yida ma egem yẹ nbo jẹ ebi ga evivi emo are, ja ẹtu ẹyẹnẹ, mẹ ẹrẹ ẹse ga abani, ga abani, ga abani, ẹrẹ ẹse issẹ ẹ. Ma <hesitation> evok, <hesitation> evok ẹrẹ esuse ma ga evivi, ma, ma ayẹ, yẹ emo ara abo ọvini, ma ayẹ i evọt, ẹrẹ ẹse ga abani. Ma ayẹnẹ ẹrẹ esẹ ga abani ẹrẹ ẹtọtọngọ ma egɨb, ẹtọtọngọ ma ọvẹn gbọgbọri ẹrẹ ẹfẹ ga edudu (ọma). Ẹrẹ ẹsẹ ga abani, ẹzẹn ẹgọt ẹrẹ ẹsẹ ga abani. Ma inya ẹkpọng ẹrẹ ẹsẹ ga abani. Ẹzẹn ẹgọt bẹ, gbọgbọri ẹrẹ ẹsẹ abani Ọvẹn bida bẹ nnọng nbọni ndoro wa eshii nẹ ọsẹ ẹkpọri sọọd ẹbi afẹ ma ma jẹn ga san ma agọnọ arẹ ee, ẹzẹn ẹgọt jẹ wa ẹzẹn ẹgọt ubi. Ẹrẹ ẹsẹ ga abani ẹrẹ ẹjujuk ọvẹvẹn asọ m ma egem kpasuk ayẹ ẹnọng eto san. Ẹtara ọvẹvẹn ẹrẹ ga abani, ẹjuk ọvẹvẹn ma ọvẹvẹn asọm gbọgbọri, ma nboro asọm ẹsẹ ẹrẹ ejujuk mọ, ẹsẹ ẹrẹ ejujuk ma ọvẹvẹn ejiji asọmga abani ẹtabara mọ san ẹfẹ mọ’ uwuno ubi. Ma agẹnẹ mọ arẹ ẹzẹn ẹgọt bẹ ga egwugwu ẹrẹ ẹsẹ ga abani, ga abani, ga abani, ga abani, ma mọ ama ayẹnẹ ẹrẹ ẹsẹga evivi. Ẹbi evivi emo ara awa anobo nang samm, ara adaìda. Wa abani ẹgọnọ ẹgb ghẹ emoyẹ emo are assẹ issẹ. Ẹzẹn ẹgọt ẹbọni egwugwu yẹ emo ara assẹ ga abani, ẹyak emo ẹgọni emo ngọnọ. Ma ikororo ẹsẹ ga abani ẹrẹ ẹsang uji, wa nwẹ ẹna ara agọbọ mọ ẹrẹ ẹvẹmẹ kọrọrọ, kọrọrọ, kọrọrọ, wa ga abani, ga abani ẹsẹ ma mo ama ayẹnẹ ẹrẹ ẹsẹ ga evivi. Ebi ga evivi ẹtu ẹnọng ẹyẹn, wa ga abani, ababa ẹ ẹvọi mọ ẹrẹ ẹyẹnẹ ẹtu edɨmo eji beji, ẹsang ọvẹvẹn ẹjara ọvẹn. Ẹgọnọ yẹ akpi mọ ga evivi, ẹzẹn ẹgọt bẹ ga ẹgwugwu yẹ ni ndoro jẹ gangẹ yẹnẹ emo ara akpọri sọọd ga abani, akpi emo ga evivi abbani ya avɨna emo. Wa abani ẹrẹ ẹgọnọ ye emo ara areme ọdọm emo, emo are assẹ issẹ emo, assẹ awa issẹ ẹrimi emo, ẹssẹ ẹdudu ejara edudu yẹ ẹvọi emo. Ẹzẹn bẹ gbọgbọri wa abañi egọnọ ẹgbẹghe yẹ emk assẹ. Mbo mọ ni gangẹ odo nnẹ ma eshii ma kororo, ma ẹvot ma ẹgẹm ma bida bida, bida, bida emo ara assẹ ga abani, ga abani.